No ma olõ iks mitmõlõ latsõlõ opanuq rattaga sõitmist. Et kõgõpäält tulõ tsipakõsõ kinniq hoitaq ja, ja sis tsipakõsõvõrra laskõq vallalõ, et lats muguq pruuv kõrrast pikembält esiq sõitaq ja sis tä lõpus nakkaski eisiq ka sõitma.